Ny legioma eo amin'ny roa andro na telo andro eo no tena hiterizana azy, fa ny legioma koa moa mora malozotra dia eo amin'ny roa andro telo andro eo ihany fara fahabetsany no azo hitahirizana azy faran'ny ela